Nigeriya a tun benu ,ba nicoza boni matete, eeh wayi lo wama woro ho istuare so, mu ma we co'o wo co'o nii a heca ro waa. ɛ lɛna aba yura ho ɛndepansi ho a lɛ ba we ro Nangdi Azikiwe, ho a nunɛɛ aba a na aba yu ho ɛndepansi.